Áh mü muoh tsá mü, mü mouh tsá fu góo nain óh müh chá diciembre, mü cháh virgen yi lauh éh seih có mü pai, joh áh mü naih oh shía la zaih muo shiu tsáh calenda, muoh shiu tsá misa já láh áh la joh có mü, có-có mü paí íh taim mhuo tsá joh enero-enero muoh shiu tsá shía la zaíh dia de los reyes ah joh muoh tsá íh taih tóh úh cain ja léh shoi ni cancha au auditorio jo tís shiu cá noh pai rosca cuoh shiu có jugo. cuo-cuo jáh lá áh la joh jóh main yoih áh la jho oh febrero joh-joh kó láh já lei íh tsáh nein íh fu bá ain-ain muoh láh shái la záih kih zain muo láh shía zaí nji íh fuu noh nji yíah nji chein. Ga lain taih ga lain nain zhiu cuo nain zhiu, jóh main yoih óh, main yoih tsá yiah shíu íh jóh chá lain auditorio joh chein casi toi müh jo main laig ka ni oh íh tai tóh jo muoh premiar já láh, já leih íh lá ih yia gi láh joh lá oh muoh jóh. Jó íh tai tó jo aí oh ain no-no ain láh yia gi ga máh jo cuoh shiu caú muo shiu premiar ngui kau gá leih íh láh, láh muoh shiu cau cuoa casi cha já le muoh la por que búh muoh shiu áh muoh tsá, muo tsá láh shía láh sái jo ná-ná por que toi mü ngi tsá náh shiu aim-aim tsá cau pe láh jóh muoh tsá láh íh tai tó muoh cuoh cau chá tsá la ain. Jo mai yoi jó mü ko láh jóh taig cuáh mü main yoih taig cuá müh fé shiu áh-áh mü mouh tsá muoh tsá sóí, mouh tsá misa, mouh tsá jaripeo já la áh la jó-jó áh tai cua müh jóh domingo antes gi main tsá muoh,. ain tsá muoh, main tsá crau main yih main náh cha lein já leih tsáh fu chá lain kuoh noh tsá chá muoh cháh, maim-maim-maim, yoig tsá cha mts amuo jo tsá lain tsa tein tsá cuo yiá jó cha lain tsá cóh, cóh apostol jo oh ga lein muo, jóh main náh de maim-maim náh de jo muoh tsá ciag jo muo tsá castillo quema de castillo cáih óho jo uh cain tsá, jo main náh do taum gie-gie apostol gie lá cain tsá ja eí íh tsá nein íh fu la cain kuo gé shia la main dhé apostol. Óh ngi muo apostol nguin gié óho müh kó müh có áah ñih gíe tain shiu cca ái oh fu jó main yoi gie apostol jo cha taih cuoh lai-lai misa main yoih misa oh cha lain kuo yiáh do náh tsá ahí faíh toi buoh có toi müh áh éh tsá éh apostol ko ain ih tsá lain muoh ra zó jo main-main nah déh main naih chain áh naih müh, áh aig fai jó main náh ná oh náh zaum muoh, muoh za muo, muoh íh tai tó naih mö zoin muo óh tai tó naih müh au taum mü muo jaripeo muoh main yoih zoin main-main yoih zoin muoh jaripeo joh mu yoih jaripeo jó zaum muoh taum mü jaripeo jo taum ji mü zoin, main yoi jo oh muoh muoh íh taih. Muoh uh cain shoi ain ko muoh equipo cha muoh tsá ko tsa ni cancha muo cha kó tsá fut kó tsá basquet taum mü ko tsá fut eig fut ko tsá main náh main, main nguin ko tsá fut óh basquet kó tsá já lei aain tsá ko nain tsá tsá chá ko tsá ni cancha. Oh áh mü chaa santo sain íh fu no muho tsá fé shiu áh mü shia la sai muoh tsá misa caih oh muoh caih castillo zóh tsá muoh tó noh muoh tsáa soin ko tsá puo ko tsá basquet aig basquet ko tsá éh-éh muo ba de fut. Kó muoh misa castillo jóh muo too noh ain cha ain zoh muo tó noh zóh sa main tain zóh shoi jó main yoi jo óh mü cha záh ni fuh shilaa zaih íh taaih cuoh úh cain ja lei óh tzá neí íh fu náh tzá te tsá záh ni fu, ná tsá te tsá za ni fu zain íh ain ko íh zain taig cuó, tsáh jo uh cain íh neih íh fu, joh chá lain muo mouh grupo chaa lain, jóh main-main chá lain fu bu tóh, main chá lain tsá fu bu ain jo já lei tsáa neih oh la ca muoh jo-jo áh laim muoh ca muo ih neih ih fu lo téh zá ni fuh cá ku laim muo ngi taig oh jó la oh main laig áh lain lá cua ka re té ja lain ngi taih jóh main culain jóh culaain áh lei záh ni fu íh téh, jo tsa tai cuo muoh tsá ko misa. Jo main yoih ja lei íh tsá ih ja lain uh tó ko uh ain oh cha lain tsá éh cháh ih comisión jo. Aih cuo áh jieh jo, áh-áh mü ku lain záh ni fu déh muoh-muoh tsá có misa óh main yoih misa jo zóh tsá muoh tó noh, jó taum mú áh tein záh ni fu ih zá ni fu aig fu bu tóh, fu bu aing. Tóh mü tein cuoh jó co tsá úo main-maim náh cu lain záh ni fu cosa puo co tsá, muo tsá misa muoh tsá áh main main taig naun müh tein jó cha laimm muoh íh tsá neih íh fu loh cháh ja muo záh ni fu. Cha áh muo taum fu-fu uh tóh fu buu ain kóh taig kuoh jo-jo main yoih oh tse muo áh mü, mü cháh, main yóih óh jo müh cháh úh laig má, muoh muoh taig-taig mü cha úh laig có sa muoh eig gi shiu oh culain-culain tsá sein santa cruz culain tsá zein fu main nain ain, nain tóh áh nain já la áh la jó áh main tzá tó cha tai úh laig báh muoh taih uh laig main taih uh laig do áh dia treinta y uno jóh chá tsa uh ñi cha yiuh, chá já leih yiuh, cha tsá úh nih, chá tsáh, úh ni có muo tau, cha shiu tsá müu róh, shiu tsá ain aig tsá tóh muoh tsá có-có shiu báh muo chá tsá uh ñi cha yiu. Main náh de jo cha tsá úh ñi chá tsá kie muo shía, shia shiu tsá áh ni cha tsa, chá tsá laig gii shiu áh nain cha tsá, muoh nain ná uh ñi cha tsá kieh, aig tsá ain cha tsá tó chá tsá aig tsá áh ñih, aig tsá mü roh chá tsá mü cha tsá mü roh, cha shiu ká ái uh noh, mole úh éh, áh muoh, zóh muoh cha muoh jóh. Áh-áh mju oh main taig-main tai doce jó-jó tsá nein íh fu oh úh nain couh, bú nain cuoh de doce, uh nain cuo shia la sai lau kó señal que ku laim muho laih, laig chí jó ká ni oh jó-jó íh tai cuoh uh ca muo tsá bu cain tsá áh ni yia cuo noh úh cain tsá shia jo muo tsá por grupo taum grupo muoh ko grupo boih eig gi li tsa lain jalei. Li tsá lain ja lei yiu có jó có grupo ká lóh shiu buih jó cha lain ja leig zá main muo chá lain tsá pai mü fuo le chí ñiu íh fu no tsá peih mü fuo éh li ná uh laig cha tsá jó toi buo joh puoh tsá ñih toi buoh ain-ain ñi ká náh, ka main laih paij tzá mu fuo, jo náh oh naig taih muoh góh já puoh ñih shía la zai oh toi buo puo tzá ñi ka main nah ka main-main ku lain gá taum grupo oh gia áh ain ñi maim-maim jo main tsá paih tzá mü fuo jo náh taih lau li neih tzáh. Uh laig cha tzá joh main náh oh gi nain laig shíah, óh gi naih laih zhia áh ná, jo ji nai lai shia já la áh nah úh laig chi oh ji naih laih kiéh mu ni nguin main náh áh mü ná taih, jó ji naih lai déh tzá áh nah, uh laig chá tzá, jo-jo diciembre antes gi diciembre jó-jo muoh tzáh chá záh ni fu yi lau íh taih cuo noh téh ih zá ni fu aig, chá tein tsa yaih cuo no oh, main la baih jo tsei tsei chá ain tsáh lá baih náh cheig jo muoh rá zo muoh laig ka nih muoh laig ka ni muoh rá zo main chieh rá zo cuo shiu-cuo shiu café, cuoh shiu áh ñi uh éh ba ain tsáh. Jó-jo main-main náh de óh-óh chei chá ih sheí tsá pe ba no oh sein ain-ain téh ih záa ni fu, jo áh mismo li zain dau taum joh íh tzá do taum náh cuoh oh taum café nah cuoh uh chaí jo cá ain jai chá tsei zá ni fu jo muoh káh lá baih posada jo main lá baih posada jo-jo naih fé gi shiu la oh por que tsei cha lain jai záh ni fu, jó-jó ih tsáh, íh tsá cha cheíh, muoh cuoh búh éh cuó café cuoh úh chai zá muo puo piñata, chá ih tsá, íh tsá tsei záh ni fu cha lain záh ni fu jo shía jo-jo li diá veinti cuatro joh ain yiuh faí téh-téh íh ain tsá ain tein yiu-yiu téh dia veinti y cuatro muo mú féh chá lain cuoh, yiuh faih mi yoih tseí cuoh joh chéi cha ih tsáh chá ih náh sain yiuh faih do. Jo-jo íh tsá aih cuo uh chai cuoh mú rö cuoh bolsa tá müh roh, puo piñata puo-puo chái ih tsáh chei yiuh faí, jo main náh jo cha lain, chá lain tsá posada do jó ka dia treinta y uno de diciembre gi taum chei-chei yiuh fai. Chá ih tsá ih zain yiu fai, áh jo fin de año oh puoh tsá piñata fe gi da muo cuo tsá uh chai cuo tsá mü roh yia tsá mü roh uh nain cha kuo kuo tsá úh éh já lá áh la joh.